E banka eyabandu bakabika mwesente syabu ibayibweka, wamabya iwukanza erilebeka nesente syawu, iwahika omwabank ibasirebeka omundu isyamuhikako ndekendeke <noise> Omwa Uganda thunawithe esya emiringu yesyabanka minene. Thuwithe e stanbic, necentenary, nebithebe nabyu bikakolha ngesyabank esikabikira abandu bandeke